So mi ɓangai duniyaaru Mas, midillidai e Ba an, e Mama an, e Inna an nden e sakiraaɓe an taati, ngam mi ringa yiiaɓe kullum.